<noise> Raha ohatry hoe hivahigny any Afrika Asimo anatin'ny herinandro iaho amin'ny maha mpizahatagny anah, i raha hoentiko anaty valiziko da mitondra lamba maivamaivagna, lamba magnifignify, mitondra satroky, parasolo, <noise> da sady mitondra <hesitation> moustiquaire na ireny raha antiparasitaire iregny da mitondra <hesitation> <noise> insektisidy.